हमनिके लैका रहली न त हमनिके आसमानमे एउटा चीज उरैत देखैत रहली। ऊ चीज रहै हेलिकप्टर। त हमनिके दिमागमे एउटे चीज आए की ऊ हेलिकप्टर उपरे कैसे गेलक, आ उपरि गेलक त उ अभिला कैसे नीचा नैखे गीरैता, कैसे उरैता। इहे इहे चीज सब हमनिके दिमागमे चलैत रहै लैका रहली त। आ हेलिकप्टर उरैये ओ अपन पंखासे। पंखा नचैये बरी गसके ओकर। आ पंखामे मोटर लागल रहैये और कथी कथी लागल रहैये, बैटरी सब रहैये, बहुत कुछों रहैये। उहे सबके मदतसे <hesitation> हेलिकप्टर उरैये। आ हेलिकप्टर <hesitation> उरैये त बरी मजा लगैये हमनिके देखैके। आब हेलिकप्टर एक ठाउसे दोसर ठाउमे बरी जल्दी पुगादिए का। हेलिकप्टर जैसे की अब हमनिके कहो जाइके बाटै जल्दी जल्दी त हमनिके यी एकेछिनमे पुगादैये टाइमये नलगाइए। आ हेलीकप्टरमे चढेला हमनिके बरी पैसो लगैये, यि महँग बाटे। हेलिकप्टर सबजना चरेके नमिलैये। यी तैका <hesitation> तैका अथि होईये न, तैका बर्का आदमी सब होगेल, चाही नेता होगेल, चाही बेसी पैसावाला होगेल, ओकैनेकी बेसी यी वाला इस्तेमाल करैये। हमनिके त न इस्तेमाल करेके मिली काहेसे हमनिके त अभी <hesitation> साधारण बारी। साधारण जनता बारी उहेसे हमनिके यी वाला नमिलैये। मिलेके त मिली बेसी पैसा रही त मिली त आब के जाओ ओतना पैसा खर्च करे। ऊहेला के जाओ ऊहेला हमनिके हेलिकप्टरमे अभी तक्रा न चढ़ले बारी। लेकिन हमनिओके कैह्यो कैह्यो चरम ऊ एउटा सपना बाटे।